<noise> Karazagne dinôzôro oh, sy mbola nahita anza, sady da mbola sy ndraiky sy teoteo eky zah tamy eh tagny misy agnay aty, da amy film ao ahitako za, amy film an'i, ia ia mo zy nagny i jurasic. <laughs>